Am na ñuy làkk de. Xam naa dañ ko dul man a wax rekk waaye ñoom tam dañ koy, dañ dee kii de, dañ ko dee def de.